कांगारूचे पाय खूप मोठे असतात। ते उडी मारून मारून भाकरितात। ते कमी वटाणां चढ़ जागो चालती। त्यांचं वेग साठ कि.मी.कुड़कडा आशुंग शकता, जणवरा जशे डिंगोज काड्सून धावपक। त्यांचं पाय स्प्रिंग जशे असता हेझक लागून तिनका चढ़ ऊर्जा खर्च काढची पाडना आणि ते पाइस पाइस वाचपी। किडक की ते तिनाचा पायार उडे रहवता आमचा झाडे, तेव्हा वडले दिसता तर तिक्का मारपक चढ़ जनवरा येणा। येईल्यार सुद्धा तिनचानी एक खोट मारले आणि तिनका लागले ते मारुंग शकता भी। ऑस्ट्रेलियन खूप गर्मी ज़वुंग शकता, तर ते पल्य पायार आणि शेप्टीर घेऊन बसता। आशे बसता की तिनचे अंग गरम ज़ामणे चढ़ ते कुणा।